په درملو سره د انسان د احساستو بدلول ځینې وختونه اخلاقي دي. کله چې انسان د ځینو ستونزو یا هورموني بدلونونو له امله د خفګان احساس کوي، نو ډاکترانو ته په کار ده چې د درملو په مرسته د ناروغ د خفګان او تشویش کچه کنترول کړي. ځینې کسان په ازموینه یا مهم ځای کې د وینا پر مهال تر تاثیر لاندې راځي او د دې کار لپاره درمل خور چې بده نه ده.